نحتار اني نتحكم فالطقس على خاطر الطقس عندو برشا تأثير على الحياة اليومية و على البيئة و على الحيوانات و بصفة عامة يعني و كان جيت نجم نتحكم فالطقس نجم نعاون على الجفاف على الفياضانات على تسونامي نجم نعاون في تحصيل الزراعة و نزيد فالامطار